Ma ei usuq, et näil määnegi kimmäs mõtõq om. Ma arva, et naaq ommaq õnnõ ilo peräst. Vai sis või-ollaq pümmeq inemiseq saavaq näist määnestki api. Maq ka tiiä-ei tuud.